सिंगापुर की पक शैली एशियन व्यंजनों वा सांस्कृतिक एक शानदार मिश्रण होत है। जो मलाई चीनी भारतीय को अन्य एशियन को प्रभावों से प्रेरित करत है। यह देश अपनी विविध और स्वादिष्ट खाने की परम्पराओं के लाने जानो जात है। सिंगापुर की पक में ताजगी स्वाद वा संतुलन को समावेश होत है। जैसे स्वादों को अद्भुत मिश्रण देने के लाने उठाय तीखो हो मिठो खट्टो वा नमकीन सिंगापुर वैंजनों की पहचान होत है। उठाय ताजे फल सब्जियाँ समुद्री भोजन और मसाले। सिंगापुर के व्यंजन की महत्वपूर्ण शैली होत है। उटे प्रमुख व्यंजन चिली क्रैब हाकिन नी रोटी पराठा होत है। उठे लहसुन अदरक को खुशबु के लाने और स्वाद बढ़ाउन के लाने दारो जात है। उठे मीठे व्यंजन जैसे चंडोल कायक नूडल और मिठाई और सिंगापुर चाय और कॉफी को प्रयोग करो जात है।